طبعا اللي <hesitation> إنه ما يجدر ينام بالليل هذا يدل على إنه بينام في النهار، فأول نصيحة أنصحه إنه ما ينام في النهار، و <hesitation> إذا ما نام في النهار مليون بالمية بيجي الليل وهو تعبان ونعسان بينام، لكن لو إستسلم بالنوم في النهار مستحيل إنه ينام في الليل.